Wargon cinuawaɓe mawgon, woɗagon singapure jatoreɗe kamɓe e ɓe kabee e sapone. Nden non ɓe masimbini ɓen masimbino bongol. Iɗun nanngiraa hono ɗun ñaŋalde ley leydi Singapuur. Walla mbiyaa du <hesitation> issa leydi maɓɓe ndii.